باش يتخيط زر على قميص اتبع الخطوات هذه، <hesitation> اختر الخيط المناسب للقميص وحاول تختار لون خيط قريب من لون القميص، جهز الإبرة وقطع قطعة خيط بطول مناسب <hesitation> حدد مكان الزر وثبت الزر وأدخل الإبرة من تحت القماش باتجاه الثقوب في الزر <hesitation> وبعد ما تخيط الزر جيدًا أربط الخيط من تحت القماش عدة مرات لتثبيته.